Ekindakunda kurya mukasheeshe nakahunga, akahunga kashigishire hamwe nekitakuri habwokuba nibiha amaani, birombeka omubiri kandi biratuma otaaganda munonga. Ekindi ekindakunda kurya mukasheeshe nebyokurya nka katogo kuba waaza nkahantu okashanga otatabona obwiire bwokurya kyamushana ebyo birakuyamba kuba okiine ekikukwaasire omunda.